जिओस भी खानों जिओस सगरे कहलूमा। कहलंग वसागे कि वडु तेल काला ले। वडु तेल खाने से बिमार्य है जाने। आज पर फकाडा खानवन फकाड। जिससे की खेक्लें मनशलसा करे। कि वाथो <hesitation> आज पार पखड़ा। खानुव पकड़ी जिसे केई इशे हराम कुट्टू चियदों बोलभि जाए। ये इशे हरहयाम कुत्थुण चियोदों बोला भी जाए। पोशेड तत्व खातुम है जाए।